پنچی جڑے او قدرت تے بہت ہی سمجھدار تے محنتی جی نے، جڑے منّے جانے نے گے۔ اوہ اپنے پروار نوں سرکھیت رکھنے لئی جڑے کوسلے جا کے آپاں کہہ سکدے نے اوہ بناؤندے نے گے۔ کوسلے جڑے انّہاں دے صرف رہن دی تھاں نئیں ہوندے، سگوں انّہاں وچ اپنے انڈے وی دینے نے تے بچیاں لئی سرکھیت ٹھکانہ ہے جڑا اوہ وی انّہاں دا اوہی ہوندا ہے۔ ہر پنچی دی اپنی قسم تے مطابق کوسلا جڑا اوہ بناؤندے دا طریقہ اوہ الّگ الّگ ہوندا ہے۔ سب توں پہلاں <hesitation> اوہ تھاں چن دینے کتھے کوسلا بناؤنے نے جتھے انّہاں نوں خطرہ نہ ہووے۔ پھر اوہ رُکھ دیاں اُچیاں ٹہنیاں تے کوسلا جڑا اوہ بناؤنے دینے گے۔ کبوتر اکثر کار دیاں تھاواں تے اپنا کوسلا بناؤندے نے جتھے اوہ نوں سوکھا لگے۔ دا کوسل بنان وچ نر تے مادہ پشچیاں جڑے اکثر مل کے اوہ کم کردے نے گے۔